Bines kolan kun ka ak sapalua fa, shimpire fa sololafa, bines aki mapatafa aka man man yeden bines akii qotowarofa bines kun kulli wonin ito sagale ilman ishia ak ishini dete itkanita sagale gar dibia afanin fudeni deqani dub ho ilmasun bolkas jirt ama min kas jirt fudeni afanin deqeni itakanenii dib yedeni yani afanin sagale ilman ishiat kannitii afanuman wotkanan.